Oyi ro oma dɛmu zɛrɛ zɛrɛ nɛ han herezora pa'a cipo han tele'a nɛ wa we dɛ sisanɛ oyi mina a ɲi be fua-fua fua-fua a'o jo han herezo-sosiyora wa a bin amu be cururu we i woro muyi lo yɛ tomu dɛ i woro han hereso han herezo-sosiyora co boni fesibuku watsapu instagaramu mu ɲure sin han boni ma tete han han a han me we jira in in nuvɛl la